तोता की कई इन्नी विशेषता होदिन जु तोता ते एक अनोखु जानवर बणोंदिन, वू एक मात्र इन्नू जानवर च जु मानव आवाजो की नकल करि सकदु और कई सारा पूरा वाक्य बोलण सीखी सकदु। तोता बहुत ही सामाजिक जानवर च जु मानव परिवारों मा रैणु पसंद करदु।